Mebɛpɛ dɛ mubotum menye amanamamfo nyina edzi nkitaho kyɛn dɛ menye mbowa bedzi nkitaho. Osiandɛ, nyimpa a ͻwͻ wiadze n'afanan nyina, sɛ mutum nye hͻn dzi nkitaho a, ͻhaw biara anaadɛ biribiara nnyi hͻ a mepɛ a me nsa nnkɛka. Osiandɛ, nyimpa dze, sɛ itum nye no dzi nkitaho a, ͻno na itum ka w'ebisadze kyerɛ no, na ͻno so ͻyɛ ma wo.